اګست: اګست د دوبي وروستۍ میاشته ده. خلک د رخصتیو وروستۍ شېبې لمانځي. ما ته دا میاشت د تیرو خاطرو، ګرمو ورځو، او وروستي سفرونو یاد راوړي. یوه نرمه خفګان هم وي، چې دوبي پای ته نږدې دی.